Kan indi rafig ma bigdar bigum fajir bilen, kan ragad ma bigdar bigum fil waqit al munasib annasihal bagaddima le hibas begul leyya ke inta tihawil tinam usura, ashan kan ragad usura tigdar tugum usura, wa ayak chatta bimshi, wa kan da kula liga lek gasi kan hawil dis daka alaam bigayyimak lel.